Biola ndia ala nanok a gitar a boe tehuna nakaminan a ala haholon ma nok al fu pake bafan a ndia boe gun manahik ana bisa tao na hatoli yang nakame boe halan mana'a ma gun ndia boe sesuai no lagu.